'On 'mor-: 'dekorn: 'an-a'a: sorye'-a' :a mu :dha, <hesitation> an 'da-dih-a :goror: town, 'de :wor :a mu 'suh, 'de :a chehn 'o :dhie' :a mu :beheh: town. Deh :a 'yi-a de 'de :wor :a yeh-dih 'o nyor+-a nyor+ 'do :gwie: 'i, nyo-a vorn-' :nynuu: :nyene, 'de on 'da :yee' deh :a mu bo 'de nao' :eh? 'De :a 'da eh no-a cease fire :yee' :a yi de-dih 'bhorn 'da :a 'ye di 'o, :yee' eh-: :korn dhih on kpa-a a-a; bhu+-a po 'da, on po-a bhu+, jorwow: nyor :se-' 'meh 'de mor deh :se-' nyor no. <hesitation> :ka on po-a buh+ 'de on se-a deh-dih worn, :dubu: :dubu: :yee' on pa 'kwla, :yee' :a 'kpa 'o kehleh 'da 'weh. Now now, on :ne-a mor-: :a 'ye-dih, <hesitation> most serious deh 'on 'ye-a 'de nyorsoa :za-a 'o :geie: 'i eh 'o.